Jari intu pa'buntinganga nutalea kare-karena taua, talla kulle rie tau bura-bura antara injo bahine ya ataupun bura'ne ya, punna a'ra ki kigaukang kipahuki ri bahinengta kipahuki bura'nengta, ri pau bahinea ngangku a'ra inni rie ku halling inni, tala kulle to'pa lerena nu tongko-tongkoki, pokoknya kipaui terus terang taua injo maeng ri pasanganga. na tala kulle todo injo di pa'risi bahineya <noise> kah nasawai injo bahineya baraniki buntingi i, pada intu berarti baraniki to intu parakai' i palagi punna kua peppemi a' bicara kodi maki di garatta mi pole pa'risi hatinna bahinenyya punna dipakunjo i' injomi na tala kullei to' i roba punna maengmaki buntting na tala kulle to' ki pole angngerangki pa'biasata i padattangji anak muda ya poko'na injo pagaukang ta njo nu wantutta anak mudaya riolo punna tala kulle mi errang' punna maeng maki buntting palagi nu anu kodi-kodi ya, karna saba' inni bahineta inni balum tentu natarima i balum tantu na ngai apa apa di gaukang riolona wantutta anak-anakki ja. Antuntta a romo-rogoija antuntta kalampe ki buntting, palaga inni dikua nginunga injo nginunga nu kodi injo, palagi pole punna sua'ki laga paling kodi' kaleang mi injo bodoi nongarang punna lohe musuhta pantarang kan injo nu paling anua injo tala kulle taua selingkuh, injo salingkuh dikua injo a'ppamaruang tala kulle taua injo boja bahineng maraeng punna na'nasamo rie bahinengta